أول خدمت هنا خدمت نوصل ال-الكاسكروط- نوصل الكاسكروطات للديار، ومن بعد زدت خدمت، تمتعت بيها، على واه، كنت ندور بالدراجة النارية، ن- ن- نحوس ندور، نعرف كل مره بلاصه، ونتعرف على ناس جدد ودرت أصدقاء ودرت صحاب، درت الأصدقاء وليزاميات، باه ن- باه هذاك هو نتعلمو من الحياة، بشوي مولاي يطلع درجه درجه.